<hesitation> Nkaanye nkaanye ningira nti kukora kukora eshaaha ishatu omu- omu naku itaana na nokukora eshaaha ikumi nitaano omu runaku rumwe hakiri nkora eshaaha ishatu omu naku itaano, ahabwaaki nti omuntu tari nka ki, omuntu tari nka computer, obu twabiire nitushoma bakaba bagira nti computer nito etakaaruha kwonka nkiiwe nkomuntu noruha kandi kukora obwiire bwingi nikikureetera kukora enshobi, mbwenu oreeba nti wakora obwiire bukye nokora ebintu nkoku byaaba byiine kukorwa kusinga wakora obwiire bwingi omu runaku rumwe nyowe ngira nti hakiri nkore eshaaha ishatu omu naku itaano kukira kukora eshaaha ikumi niitaano omu runaku rumwe.